بص بقي يا باشا انا خبره في الصحيان بدري والصعوبات بتاعتها، انت أول حاجه هتظبط المنبه الساعه اللي انت عايز تصحاها يعني مثلاقول احنا هنصحي الساعه خمسه ونص الفجر تمام، هنعمل ايه بقي احنا لازم نكون نايمين كويس لان احنا لو منمناش كويس مش هنعرف نقوم، فأحنا هننام كويس من عشره بليل، بعد كدا نظبط المنبه واعتقد <hesitation> ان احنا لازم نظبط منبه يكون شديد شوية يعني مثلا لازم تقوم تصور حاجه في المطبخ عشان يقومك بالعافيه فأول ما تقوم طبعا وتظبط المنبه وتررح تصور الحاجات اللي في المطبخ دية تكون حاطط جنبيك مية عشان تفوقك شويه بعد كدا تدخل تاخد دش ساقع يفوقك مدي الحياة بقي وهتبقي زي الفل إن شاء الله